Kuka jatiun ja na tio xini, jia tiini xinpa seeyou, jatiou xini, nouu yo, xini joo yii, xini, kanati ta xinpi jenoou koo nii sou jii kuka, kuka kunite natiyo xiniyo.